अरे भाईया, रात बहुत हुई गई, जरा धीर बोलो हम सब आराम करी रहा। और छोटा-छोटा बालक भी सुतेला-सुतेला पड़ेला छे। आवाज घनी तेज़ हुई रहे, थोड़ी देर, थोड़ी कम करी लेओ, नई तो सबकी नींद खराब हुई जाएगी। एक दिन में तो बात नहीं <hesitation> नहीं छे, पर रात में जरा ध्यान रखो, ध्यान रखनो चाहिए कि आप अपना ही आदमी होई तो आपसे ही कही सकायें। उम्मीद छे कि आप मानी लेओगा और <hesitation> निमाडी भासा में भाईया दिदी कैत समझी जाओच की भाई आवाज कम करो।